نحب الأغانى الريفية، والا فولكلور، والا موسيقى البوب، أنا مغرومة بتايلور سويفت، ونسمع تايلور سويف على اللخر، وبالطبيعة نحب الأغاني الأجنبية، والحاجة هاذيك، نحبها على اللخر <hesitation> والله -نحاول- -نسمع الموسيقى- نسمع الموسيقى الأجنبية نحب ديما البوب، الحاجة اللي تحكى فيها عن الرمانسية <hesitation> حاجات هاذيك.